Kukal feo nirukal sudu ni, dumada moangam, dum feo na sudu, nenden soto odi hite, dehao sada dum, dehao tia hiteni, dun kunna ma, dum feo na sudu.